Par wendruo wiano naꞌ gonn ka kosanuu nun beneꞌ textkraa no llebid de tienda naꞌ gonr rzend kon zen rraka richi per neto kanaꞌ gon ros sanahoria nekaraꞌ kwan lachimaꞌ kak kwan ga lli karaꞌ la chichu.